باش تعمل مثلجات في الدار ، لازم تأخذ كريم شونتييه وتأخو الحليب وتبدى ، وكسه سكر ، والأذواق لي حاجتك بيهم معناها تأخذ فانيلا ولا شوكولاطة ولا ، تبدى تخلط فيهم بالقدا بالقدا بالقدا وبعد تحط الخليط هذاكا كلوا في الثلاجة ، بين أربعة وست سوايع معناها ، وكل مرة تطل عليها وتعمل تحريكة وهكاهو.